Ndatinó já nga já aja chikutanxin xhité akanxhí kudadixí dó uju kutopní inivee xhinxí nayee ngú naché nakua vee mendó já dañaondó ntidá xhikú ná'a mexhí nayikandío naneixhinxí chí akanxhí, ñakaxhinichí té nguaxhí xakandóxe xhuanxichí ho o on ko iin niché nanitanxí.